Delas Filipinas, güenu, a sí, la mi ija se casó en aguas entrenacionalis por frenti de Filipinas i lo que mos án cuentau es que las auguas i las prayas son mejoris que las que tol mundu se piensa delas Seychelles i Mauriciu i que quearun encantaus. Mos cuentarun tamién que, enque huerun españolas hata'l mil ochucientus noventa-i-ochu pos que pocu se nota la infrugencia española de no sel ena su lengua, el tagalo.